'A matin p' me è una d' 'e cos chiù important d' 'a jurnat. 'A matin è 'o mument d' 'a jurnat che m' permett 'e romp 'o digiun d' 'a nott. Pecchè è n'occasion, è n'occasion 'e t' piglià nu mument addò te stess. Prim d' 'a frenesij 'e l'attività quotidian generalment ij mi svegl che <hesitation> teng famm. Teng 'na famm 'e pazz. E primm che, primm che quann m' svegl, cumenc 'a jurnat, 'a voglio cumincià cu 'o sorris. Cu coccos che m'adda rà piacere, è l'energia. Generalment 'a colazione è composta da 'nu lat doce e da nu lat chiù equilibrata. 'O doce? M' piace pur 'na fett 'e pane integral, magari cu 'a marmellata. Ancora meglio si 'a fai in casa, si 'a fa mammà. Oppure cu 'o miele, mi piace parecchio 'a marmellata 'e mammà. Soprattutto chill 'e limun. Oppure chill d'aranc, oppur 'o mandarin. Pecchè ten nu gust chiù frec, chiù decis. Certe vot si tengo voglia m'aggiungo pur 'na spolverata 'e cannella. P' c' rà nu tocc nu poc chiù particolar. Poi nun pò maje mancà 'o cafè. 'O cafè? È nu rit 'o cafè. Prepari 'a Moka comm s' facev 'na vot E cu stu bell profum ca sta dint a tutt 'a cucin. 'O profumo d' 'o cafè 'a matin a me m' piac. Già l'umore, l'umore giusto. Nun c' 'o mett 'o zuccher. Pecchè 'o cafè m' piac amaro. Amaro accussì comm'è. Aggia sentì 'o profumo d' 'o cafè, 'e spezie. Caffè arabico. Magari ci mett nu biscottin vicino. Oppure nu piezz 'e cioccolat fondente, accussì mi vogl coccolà nu poc 'e chiù. Pò pass 'a part chiù nutrient, 'a part chiù bona d' 'a colazion. Generalmente m' mangio nu yogurt bianco, c' mett nu poc 'e frutta, oppur nu poc 'e avena. 'A frutt 'a preferisc 'a matin. Però m' piacen 'e banan. Pecchè so pratiche, so chiù veloc. T' sazian. So doce, però cu 'o doce già m'aggia mangiat, quindi m' piace chiù 'a banana che, se tengo voglia m' piace a preparà pur nu frullat. Magari cu 'a banan, cu 'e fragol e nu poc 'e latt. Pò 'o fine semman quann teng nu poc chiù 'e tiemp, m' facc 'na colazion chiù elaborata. M' prepar certe vot l'ova, 'e facc strapazzat, c' mett nu poc 'e pan vicin, pane tostato. E m' mangio nu poc 'e avocado. 'A colazione m' piac pecchè è sostaziosa. M' dà tutt l'energie ca m' serven p' p' 'a jurnat, p' m' fa sentì sazio. Però nun m' fa appesantì. Quann esco, quann vag all'estero, m' facc 'a colazion e aggio provat durant 'e viaggi. M' 'a semp affascinat 'a colazion 'e nu paese straniero pecchè m' dà semp 'a sensazion particolar. Cocche'vvot magar p' cagnà nu poc, m' prepar cocche'ccos 'e nu poc chiù divers. A magari m' facc 'e pancake che accumpagn cu nu poc 'e frutt, nu poc 'e miele. Semp 'na fett 'e torta fatt in casa. Si aggia avut tiemp 'o juorn prim 'e m' cucinà cocche'ccos. 'A cosa bella d' 'a colazione, ij pens che è bell pecchè è creativa. T'abbast nu poc p' 'a trasforma dint 'a nu mument special. Ci stann pur matine che uno ten meno voglia 'e fa na colazion. Magari 'a fai chiù veloc, chiù semplice. Magari cu nu frutt. O magari t' pigli sul nu cafè al volo pecchè 'a ji a faticà. Però quann poss, cerco semp 'e m' ritaglià almeno dieci minuti p' me, p' magnà con calma. P' m' preparà mentalment 'a jurnat che sta venenn.